Shirinliklarning ta'mini saqlab qolish uchun va ularni yanada sog'lomroq qilish uchun ularning tarkibidagi shakarni meva yoki asal bilan almashtirish oq un o'rniga to'liq donli un ishlatish eng to'g'ri tanlov xisoblanadi.